Külmäkapp tüütäs niimuudu, et sa panõt lihtsält söögi sisse ja sõs tuu um sääl jahheh. Aq kuis tä tüütäs? Määnegi gaas käü säält läbi ja eelektriga kuigimuudu tetäs, et tuu gaas lätt <hesitation> külmäs. A maq ei tiiäq, kuimuudu tuu täpsähe käü.